<hesitation> omwiriri nolengela heshima ya avandu vamwetsanga kwa mfano notsia musherehe wanyola msherehe ingali sana kama ori osherekeya yisiku ya mwanyorira ovuhuru onyolanga eshifumbi sha omwimiliri hata nachelewe shivele kando vavee vatenga eshifumbi shecherianga kama nomundu omukhongo. Shifumbi shenesho yaani na mamulaka ukele ne mamulaka fulani kokhwechesia niye wongosilenge avandu vandi alakaribisha viongozi vashe. sasa kenye vamwelesie heshima yewuwe. Alafu nolenjele khandi efwe khurele nende <hesitation> olwimbo lwefu lwaa. lwe khwemba olwimbo luno lukhwa amabasianga. Kwa mfano nova nolachendanga hata ovetsa khutsisukuli tsitsyo ove khuindika olachendanga khosoko ovure avundu awurire valembanga olwimbo lwaa lwee <hesitation> eshivala shefu shino. Hata wuva novele khuindika bora ovire <hesitation> nivafura efirimbi yilwa kenya eshindu sho khuranga ewe kama omuzalendo osinjile waneeshima khulwimbo iwenolo olwimbo lwenolo ekhupanga asanti sana khuvandu vaa aah lutunga. Olwimbo luno nolwimbo no wulisya lumo amafundishe amakali sana. Olwimbo kuno nowulilisia lutachanga efwe avafurika avakenya ofundu fukhwakhavuriromi fukhwambasianga mwa kenye khwi mmm khulinde <hesitation> lilova lwefu lino khulilinde khulianze kila omundu khusapota miradi cha aah serekali lwimbo lino lumo amakhuva amakali sana olwimbo kuno nivalrmbaga avandu wasi kenya ove nosinjilr lwechesyanga ishara yaa okhuva omuulilishi alafu nolengele khandi khuvere nende ependera yesi yaa yivalembelekho olwimbo kuno valombe ependera ne ependera yefu yeyekhala ovulayi sana pendera yefu kaana nolenjele yinetsiranji tsinee ino ilieranji imbesemu ependera yefu yiveleo ne eranji imarira ne etsiranji tsino tsiosi mwavalombanga ependera yino sheiwo shindu shajiranga nivamuwa vari khukhurekho eranji imbesemu yino nolengele kwa mfano eranji imbesemu niwikhala walenja ovalayi vwene eranji ino ivele nee. <hesitation> khumashi vukali sana, ranji imbesemu khupendera yefu isinjiriranga amavanga <hesitation> amavanga ka valia vosi mavanga kayombokha wakati wa vandu vaa khulanganga amashujaa wakati wamashujaa kefu kapananga ili khunyole ovuhuri omanye khwali muvuu khwata nyanyaswanga sana vee avasungu varula yilia versa vakhuvukula shivala vanza okhurula kwa hivyo avandu vaveleo vafwa baka sayi khushilivakimbukanga. Sasa eranji imbesemu yino isinjiriranga mavanga kosi kayombokha khefwe kama avakenya kwanyola ovuhuru vwefue nolenjele eranji yefu ya amasafu khupendera kenye nelilova lyabarikiwa eifula ikwitsanga lilova lwefu lino nelinulu sana khurakanga ofwakhulia shivala shefu shino sishayomo eranji ya kirini imaanishanga mwa khuli nende ofwakhulia khurusianga ofwakhulya avene shivala shefu shakwa kirini vuli avundu. Sikhukulanga ofundu funyishi tawe emukunda chefu cha khuyanza khurakanga khufunanga no fundu funo khufunanga ne nukhulia efwe avene ofundi khukusya kwa hivyo eranji ya kirini yino isinjiriranga ofurakwa furakakwa fwakhurakanga fwosi.

Olatsia avundu vufulani okhole eshukuli yeuwo ya nkhuimbisha pula omundu okhukhubemola. omundu okhukhupa vita olatsiya avundu ooh wa tangamane na vandu shichila khuvele nende amani nitsyo tsiranji tsili khupendera yefu mani tsimaanisha eshindu shili eshikali sana. Nolinjele khandi khutesakho ependera yetu ino yachenda sana. Pla notesekho nende olwimbo lwefu lwe tayifa onyolanga vulimushukulukulukulukuli yosiyosi ya serikali nivashili. okhuchaka vatenga aah etsitaka fulani avandu vembe olwimbo lwewef yosiyosi ya serikali nivashili. okhuchaka vatenga aah etsitaka fulani avandu vembe olwimbo lwewef yosiyosi ya serikali nivashili. okhuchaka vatenga aah etsitaka fulani avandu vembe olwimbo lwewefu lwe taifa vanda vapa vaa varaii vapandishe ependenda yino khueshima yili ingali sana. Yosiyosi ya serikali nivashili. okhuchaka vatenga aah etsitaka fulani avandu vembe olwimbo lwewefu lwe taifa vanda vapa vaa varaii vapandishe ependenda yino khueshima ya serikali nivashili. okhuchaka vatenga aah etsitaka fulani avandu vembe olwimbo lwewefu lwe taifa vanda vapa vaa varaii vapandishe ependenda yino khueshima yili ingali sana. Hata notsia mumivayo mivayo che sukuli. notsia mutsi ofisi tsa serekali. notsiya hata mumivayo injerekha ilia. evulaya ili nivashili khuchaka mashindano haswa sana kavetsanga ke tsimbilo varetsakho olwimbo lwefu iwe taifa luno varetsakho ependera yefu vaninie ikulu newe wowa noli kama mukenya wiwuriranga sana nivembakho olwimbo lulwo yani wiwuriranga shivala shosi shakhutumbuwa wiwuriranga sana kwa hivyo ovatamaduni mwewefu vuno kenya vyendeluye vunoo. <hesitation> vwendeleye vurwo kenyaa avandu vosi va mukenya etsikhola tsilimo tsyo kenya khwambane khulekhe okhubakula ta avashafwe ta kenya khwambane vukhuwere vaino ve emukulu khwambane khuchendele alala, alafu khuyanzane no ove vuli owasho avanende ovuwuru mwo okhukhola eshindu avandu khuchakula eshindu shiloshileyi shichira nikhwambanile omundu salarulaeyo yetse akhwivire tawe. Nikhumenyire muvuyanzi omundu sanyela khurula eyo anyole owasho khwijila amurame ama amuleshe mumajiraha tawe, nikhumenyire muvuyanzi esie senyela khurula ino enzie engule omukunda kwanje em fo <hesitation> avundu wasi mukenya mumo, mani nayo nakana na avandu ilia mani vangaribishe vambelesie heshima, esie eveshime ekhole amaendeleo khulole eshivala shefu nishilatsanga ivweni kwa hivyo nivwo ovutamaduni vukhuli ninavyo mani, khwambane khwendelee khuuwendelesha ivweni sii ili hata avefsi vefu veletsanga washitukha nivetsa vanyole khwalekha etsinjila etsindayi mani vwendeleye ninatsyo.